Taieb <hesitation> kazbara dasi koni, shamar dasi koni, <hesitation> bagdonis koni, karafis koni, <hesitation> nana dasi koni inmaleka boharatil foga edirkani nakaha shrikera iter ingatiga <hesitation> shriker nakaha tanga ekaterosi kmia kodod haja basit trik edirkani kabakon taamaken faidagoon konin rihatangoon shriker ungeraker dokey.